لأ افضل مشاهدت فيلم جيد ، أحب أن أننا كل شويه أفصل أننا أتفرج على فيلم يكون كويس يخليني افهم الدنيا و الحياه رايحه فين وماشيه ازاي ، فا ايه ؟ خير أن شاء الل خلينا في الفيلم افضل